Ña kú jan i iin dó, nakunre ajan na ihó jan chedenró najan yukando jan na ihó yeneininró, hé diajan kú ján nakunendó, cuidado xhi nguian kú ja kan feliz che feliz nró donde kú va'an nró nrí nriá familia, <hesitation> dini'i nró da'an nró dekuva'a nró ña jan, cheni iva'a andokando vandoché he kando ihó vá jakandó nri ti'á, ta familia tá vecinonró kon xhimendó, xhede já ne nendó <hesitation> án kuando iin problema, inguian konjan ku ati'ó felicidad chí nrekú, ján hi ihó hun, dadikú anundoté, ñakú dati'ó va'a kudindo la familia kó ñaxhini nrió va'an duté dekú kú feliz nrekú.